تصور کٔرِو، بہٕ چھُس کامہِ پٮ۪ٹھ گژھان تہٕ گۄڈٕ نِنہٕ بہٕ پنٕنۍ کُنٛزٕ گَرٕ تہٕ دفترٕ خٲطرٕ۔ بہٕ نِنہٕ اکھ بیگ یتھ منٛز پنُن شناختی کارڈ، لیپ ٹاپ، لنچ ، فون، آبٕچ بوتل تہٕ بٹوے آسہِ۔